namo gena ena gahi fola gena ena oro eno sedaba gofu coma hate majaga kene-kene gena, rasi ena gahi ena ma rupa gatebe hono tegena rasi ena tarine kagena.